أشعر إنها ليست من المواد المهمة <hesitation> أشعر إنها عديمة الفائدة بالنسبة للناس الذين يهتمون في المجال الإبداعي أو المجال الفني <hesitation> ما في أي ضرورة إنهم يتعلمون الرياضيات <hesitation> الأمور الإبداعية والفنية بعيدة عن المعادلات والحسابات.